حط الكسوة لي راك باغي تطويها، مثلا قمجة. حطها على الصدر، اقلبها يعني. اطوي الجنب لَيمن و اطوي فوقه الكم. اطوي الجنب لًيسر و اطوي فوقه الكم. و مبعد اطوي نص القمجة من تحت و زيد عاود اطويها.